इंसान ने संशोधित करबो नैतिक दृष्टिकोण सै एक <hesitation> संवेदनशील मामला है। कुछ बदलाव, जइसे बीमारी दूर करबा अने कमजोरियां ठीक करबा में, फायदेमंद होवाज। पर अगर बदलाव केवल सुंदरता या ताकत बढ़ावे खातर होवै, तो ई नैतिकता पर सवाल उठावै। विज्ञान ने सही दिशा में उपयोग।